Otshinamwenyo shoka tsha kotonga muuyuni, ngaye shokwali ndimu tshona okwali nda lombwelwa oka hokololo kukuku kutya ondjima oyo otshinamwenyo tsha kotoka, molwa tshe. anuwa ondjima shaa hi taalele motshisiipili otahi vulu kwiidhimbulula kutya shika oho ondjima, nandi tshe pamwe ohina nande okambulwa motshipala, sha ike nde tahi italele motshi sipili, kuku okwati. ondjima motshi siipili oha hiitalelemo ngaashi ike omuntu iwete kutya okuna epuko peni na peni, ondjima noho, onda lombwelwa oka hokololo kukuku kutya, eepelesenda omugoyi nomugoyi dhondjima odhafa ike dhomuntu, nda dhina okutya, ondjima ohina uukwatya wa- wafa womuntu, noopelesenda omilongo omugoyi nomugoyi, ngano otshaala kutya, ondjima ho yene ohafa ike omuntu, ondjima ahi vulu, ohahi gamene uunamwenyo waho, itohi mpoka ndee toku thapo okandjimona kaantu, ondjima ohina oku kumonitha otshiponga, ngenge inahi kudhenga nemanya, ondjima owuna oku kala wehi kotokela, ondjima ohahi kwiinine ike ngaashi aantu, tahi kutha okanimona kaho ndee tahi tula kodhikwa, tahi kwiinine nde tahihi hu huuka tahi ka konga iikulya yaho, ondjima oyi hole noho iiyimati ngaashi ike omuntu ehole iiyimati, iiyimati ongashi ngaa tutshi kutya. ohayi kalekepo uundjolowele, ondjima nayo oyi hole iiyimati, hoole e banana, ebanana itoli popilwako kondjima, otshili aye Ebanana sha weli ta lelwa kondjima, shaanga weli thigi uuhethi wohe mpoka ndele opena ondjima, kwathandje ombili itwaadhapo ebanana mpo, ondjima oyi hole ebanana, iiyimati kuho otsho otshiima tsho tango, ondjima, shaa wadha ondjima tahi taaguluka opate, nanditye ne oto shingi ohauto nde to mono ondjima hafa tahi taaguluka opate, iha hi taaguluka himwe, aye, opuna epuko ngele owadha tahi taaguluka himwe, hadhi taguluka ngaa ombali noondatu, nenge okangundu ike opoike twaadha tadhi taaguluka mpo, shaa wadha ne tahi taaguluka opate, ohina oku tala keembinga adhishe, ngaashi ike omuntu ha ningi, tahi tala hwiya naahwiya ngo taku zi ohauto, ngele itaku zi ho otahi piti, maala thimbo limwe otwadha ondjima ha geya ngaa igeya yaho, ho ohasa neendjala dhaho otwaadha tahi taaguluka opate otahi tege lele ongweye wustope, hina otshiima shiya kutya ohauto naho ita hiishingi ka, naho otahi dhilaadhila kutya ohauto ita hiishingi omuntu nahe na thikame ike athika menendje ndi pite opate ndji, ondjima, ondjima ohitshi okulonda, ondjima ohina edhilaadhilo ndiya kutya, ngeenge pevi mpaka nena opena omeya, andi vulu okuga ntuka, ondjima ahi dhilaadhila, otshinamwenyo tshimwe otatshi piti ike momeya, otshina uupyakadhi watshee, ashike ondjima ngeenge ohi wetepo omeya, ka hi hamo mo, ohina ngaa okuntuka nenge hi kunduluke kokule hwi, <noise> Ohahi vulu okwiiyaga, otshi otshinamwenyo oyindji ohayi longitha ike em'tshila dhawo notshike, ondjima sha tahi nyu, otahi vulu okwiiyaga hi wete kutya otahi nyu, otahi iyaga, ondjima ahi vulu kwiiyaga kutya mpano otandi nyu, andiya ndiiyage, ondjima ohahi dhilaadhila noha kotoka lela, shaa nde ondjima otahi gandwa, ohuuvite lela kutya ngika otahi gandwa, itahi kala ike hamwena ike ha mbutuwala ho hitshi kutya otahi gandwa ka, <hesitation> ohina wala okwiinyenga, shapo owaadha inahi lalapo, sha ne ondjima wehi geyitha noho natango, opena uupyakadhi ondjima kayi hole okushindwa, owuna oku kala wamona otshiponga lela lela, ondjima otsho itshinamwenyo tshimwe tsha talikako tshina ekoto muuyuni awushe.